Tobily vaovao aloha atiky raha amy gny vola gasy izy, da eo amin'ny ah zato tapitrisa ariary eo na telopolo amy zato tapitrisa ariary eo na dimampolo amy zato tapitrisa ariary eo. Misy aza land cruiser regny tena roanjato tapitrisa ariary.